بالطبع أفضل النوم مبكراً, والإستيقاظ مبكراً, لأني أشوف إن الصباح يمنحني طاقة وحيوية أكثر, ويساعدني على بدء اليوم بشكل منظم, كما أن الهدوء في الصباح يتيح لي الكثير من التركيز على المهام, والتخطيط بشكل أفضل لبقية يومي, لذلك أنا أفضل الإستيقاظ مبكراً.